Eyei akwaar ache alothio atolot arai akiwok ngakipi atolot nangolol arai awoukun ngakipi engoliki engoliki etiangit loapoloti lokoyen noi niti edaka edaka ekitoe lokoyen eyakar ibere eeen eyakar ngajul nangora eyekar aruk eyakar ngakonyen n angora na apoloko eyakar ngakonyen na angora na apoloko eyakar akituk napolok ne ebalang aruk dae erukith ngipono konoka eyakar akicheket akeju nakooyen akicheket naa edapal echak niechiki ngakejea toyukomor neni eyakar ngakeje ngaomon eyakar ikothiri niichi eyakar edokole lo koyen ngethi eyakar ibore ngini ngajul keng naangora meere na ikote kama ikore mere nathulut arain aa na ikote ikote kama ikote kona ngethi eyakar ewoi ngethi edaka ekitoe ewoi kite yong kotere arai ibore niikwoyen niitowoyarit edokole ngethi edakia tadak ekitoe. Kingoliki iyong ethaa lo engoitor be bu iyong ithaki aaa anungun die keng kipethi iyong kitachaka nikalonon lakini kiinaki iyong arumaiti naidekakinar iyong emaisha min neni arumoit manan toruwor iwala iyong labda tolekene ngakot erono kibu iyong ethaa lo edekar ngolo bu iyong die keng ithaki inikilakini iyong kikilak anikaloma nyinang’u die keng kinang iyong etek ngolo kichakari iyong nikalonom kiwani iyong keya kolong ngikwa neni keya kolong nyoni ichakakini iyong neni na iwana iyong itengit ngolo arai ibere enyamio dae meere etingit be ekaronon koni aii airing keng enyamio enyamio thua ngiturkana ingerakinit ngitunga luturkana lua angarieta ngathain naewotha elemunete tigathaja kiwakithi kidiama keng tolemutu ngiboro kila aina todekokisi tooma keng kithuwoketa kithuwoketa eteingit keng ibore ngini asa <hesitation> na ithuwokere tani enangi ni enangio tolemuna ibore ngini kiingarakinerekimujata ngitunga karai ngide dae iwekene iwekenete etyang ngolo lo epatana robo ngolo lo erikotae tapatana jik thek ithoyaritae kituorenikinae totiyuunae tokona ethaa lo ewatha ngiturkana ikonakinote neni. Aasa arai etiangit ngolo arai enyaritae ekaal ejok ibere beee ekaal kingarakini ana anakiwok bo eegos ngolo ngathain ni ewothere kingarakini kaneni arounith keng eyei ekaal lope nyerekitae lope nyerai ama la epatakinit lo ekile nyinanguni iyong deyee keng kiari iyong kirami iyong eteke aronith keng ngina ni eronia neni ngathain na eduarinitor nyenanguni itawaan dang diyete keng eeru ingirangira ethaki ibore ni ikokini nakikook yong kirami iyong nikaronon kitachaka nakikook yong kirami iyong nikaronon kitachaka nikala ejok ibere be ekaal kingarakinet sua ngiturkana kongina.